Na javë u viaxhar edhe tridhjetë orë: tek e hënia bunj edhe tri orë viaxhu tek e martja katër, tek e mërkuria katër, tek e intja dy, tek e <hesitation> prëmtia pesë, tek e shtunia e e diellja dy o tri orë.